Ireo tsindri-tsakafo nentim-paharazana mañeran-tañy ambaran-tea amin'ny ndaty handramañy da kiraimy briley ndreo frantsay. Da raiky koa kiraimy gilasy ndreo amerikaña raha gilasy gilasy avao zañy raha zakako zay.